أغرب حيوان شفتو كان طائر الببغاء شفتو بحديقة الحيوان ، بالنسبة لي وايد طائر غريب ، و سبحان الله يقدر إنو هوي يقلد أصوات البشر و يردد بالزبط مثل ما <hesitation> نقول ونحكي ، ف كان وايد غريب هذا الطائر بالنسبة لي <hesitation> و استمتعت استمعت برؤيتو.